اذا جائني صديق يجي زيارة في العاده ممكن الحاجة الوحيده الممكن يجيبا معاهو او أقول ليهو تجيبا معاك من الملابس يعني بتكون مثلا الملابس الهدوم بتاعت النوم لأنها دي يعني مابتتوفر عندي بي النسبة ليو يعني ممكن يكون هو عندو حاجه معينه بنوم بيها برتاح بيها ف يجيبا معاو عشان ينوم بيها برتاح بيها ف دي بتكون مناسبة غير كده مافي شئ يعني ماممكن تاني تسالو من حاجه تاني